अस्वाचे भाई, कि कोई कभी सही वात कवा नाने, आपने तो का असल लगे, गलती लगे। एकालेन वो काही कहा, मालंचे, तु मारो अच्छो दोस्ट आईने कहो। कि आजका जमाना में अस्वा कोई का सही वात मत कहो, तु मारो अच्छो दोस्ट नहीं है। कि आजका जमाना में अस्वा कोई का सही वात कहर नाने, <hesitation> तु मारो अच्छो दोस्ट नहीं है। आजका जमाना में अस्वा कोई का सही वात कहर नाने। तु मारो अच्छो दोस्ट नहीं है, कि आजका जमाना में अस्वा।